मे देब बेदोर् फर्कव्, जेन्ग जेनेरिलि एउननेइ, <hesitation> तेउननेइ ब स्तोर् खलम्ने हय। जे सन्नेइ, सन्तम्सेज् त्सेगुन् अर् ओरौ हन्गनेइ, एब पुरनेअनेइ, अर् सन्दुन्गओ पुरनेअनेइ ब जेन्ग बिको स्तोर् खलम्ने हय। भेने एउन्गनेइ जेन्ग फ्री छव्दनेअनेइ स्तोर् खलम्ने हय, अर् फ्री जर् प्रव्दनेअनेइ स्तोर् खलम्ने जये। अर् अछर् पुर्बनेअनेइ ब स्तोर् खलम्नेइ देन जये।